Ny fifandraisany samy saka dia misy maromaro, ao ireo mifampy fofona ,misy koa ireo mifandragontra, misy ny mifampy lelaka, ao ireo koa samy <hesitation> samy miara misambotra voalavo ry zareo.